Aravɨtu kuae yasi yanede yandepuere yamo janga iviture jaeramoko jokuae yasui ñai yave uajaete ye ivitu opa temiti reta joo oitɨ